Ukpachecki abororiokotso or oryere ugee ugechecki their owara mirozevare owaniroze there then who khachecki orane ukegeyrinh eh emin aboni awana your aboniokpotos oyar oriokpo otso nukerenu rue abonokposto otor who khege nor ogbor ukhere abory or ekheime otso ykhegewero iorio owa ukhege werovaroio wa ukhege nor ror ogbo emokhe geregue ukege rora riabi riabor yorrwo nenuror khara khe ruori them who khakhe yor ki whotehakeruri ukerawafera ha onewere na owe on on ghomeh o birakheri abimakheri retse na rekherague eme mu raru nurare nio owira hen ekhakhegue then uko ukhe guora ukpere nina nina uraya miafeua ukper nina nina ware miewa then ekhakhe rare amiewa eke arkhe ruonumabe ni ra warenari then okhara miewa then rekhera guoriok waronaore Ona waraona wore warona eh warona kpamiobor ehkhe akhe rese onumabe kpo diowo akarukperenira eraghoma maraduravare hakakhe devavare akhe guere ukpere na rarui onioya stowa hakhe he hakhe reseoto abari aborari ruioniamigie then oraokir itsiowa then eh eminakhe akhakegbo rane wenagiro wakheyor wakharene weh hakh hakh guowa hakhei ghe wenawa hakhege gweowa ruebariye ro ureurakhepa ruami weh ekhei hakhege guonor okposto hakhege guoni omo wha eveva ruakha moiemi wamie ruara gheniefewa wakhamoi emiyoamie nor tso ruaraya ghuafewa nefewa kheri ghowa ebariretse harurokhe wie wa oniegbai eh eh hakheyor ekhe then wakhamoiemiwa mie like that wayor afewa ekhe eh afewa ekhakhe ghiwa abonemoyor ekhejiwa retse oniemo gie wageru nage yere onuwere yakho and ha moinunie ukhe moiemimienamei who khe fionemoh oreke then ukheronie mor rekhaoni amie then khawe amie or mie mi romor orati moi emor mie okheroni emoike or khero rekho nor onor omoh or otso then onuwerera uwerniwayere ra. Otso waraty wa re onu wery aware retso onuwerera. Nor reso because of miwiwia nekhazara kherue ini wayera becase of onuweri niror otso then who were nowa yere rogera wie ewiawa egbai ni wa ravia yonnu we stokhakia khi onuwere otso niwawa wo wayere uwere niwiwa erayere nerarue wegbewa orariso but okhia kehwereniwa yere otso eh neniwie emie eh ne eniwina eniwina eriraruonuwere because of uwereniwayere or or so then ora okiritsi ora then onewere ni renarue okhakira khoso rire ragereyitsi enerarueraravo so onawere okhada so oneso rarariyakhoyakho eheyorary ate akherori moh eh okervroye.